<hesitation> nguru ujulwesya undekenge ai- ai- ilangwe nguruwe. Ukale ishida ikisyavombile mukila ungumu, <noise> haa! sitengese ikibwaso, yaani, itsile ukenya kulibihi, eehi! ndyakendile ikuno kimoja ivi. Asunile umama nubaba ukujagwi ukuba ukuja vindosa kunkuluma, ukulutu, hikate ihinu ibulola mulibihi likuswalila, uhulola mulibwihili ukuswalila, kaaka! ndihavona, kaa! siidekile isideke sideki sedeke, sitendu sitendu uvubwaso, haa! ndikalola ndikata mwe nguru uju vajabu lwe. Ungakivone ihidebe, hinyalwala luvaa, usaka unguruwe alimile ukuta kisovake- kisova kamusa ubinadamu lakini, ulwala kilinalo lwere, ukutengenesa ikibwaso, wite inyumba huju tutama tuva binadamu! aha lwere ikedeke kinyalwara usaka unguruwe jumwene, alimirwe, ukuta kisova akahamu utise watu binadamu. Tuvabinadamu bahuvena alimirwe <noise> atenganishe padebe. Lakini ungalole aah! ulwala lubiha nukutengeneza ikingwaso gwene gulibihu, kikonaki, atisula ukujitima, kila ukutoma nisula. Ndajitime ijakiwe, <noise> ndajitime ijakiwe nakyaituma mukati muwe, ikingi ikimbwaso vunitama, itamunkose ikingi ikibwaso unita mundala navana. Kingawi! ikingi kimbwaso upange uhuna tayari, ihila amahang'a, apa apa amahang'a ka- kila ile, hiyo lisyana pakio lilisyana sisyana singakule singawe siva, nasyene sikitekemera sitendeke ibwaso sikwendelela vulevule kaa! nguruve ndeke ungulu ungurwe ndeka ali- ali- alich- ai- ilangwe nguruwe, kwakeli.